هذا الموضوع مؤلم جداً وصعب الإجابة عنه لكن راح أحاول إني أجاوب، بالنسبة لي راح أفضل إني أكون الشخص اللي يموت بعد شريكي السبب وراء ذلك بيعود لعمق العلاقة اللي تجمعني بشريك ياتي والحب الكبير اللي نتشاركه، إذا كنت أنا أموت أولاً راح يكون عنده حزن عميق وصعوبات لكن لو أنا اللي متت بعده راح أقدر أتغلب على هذا الشي.